Zah ndraiky tegna mahalagna izy koa mizaha mail edy mety indraiky isanandro akeo fogna ka tsy raha misy le efa vognono ande alefa igny de zay angamba le matetitetika mijery mail.